حتى تنظمين عدد كبير من الكتب لازم تفرزين الكتب حسب النوع واللون، وتحطينهم على جمب، أو حسسب الحجم، تجدرين تستخدمين رفوف متعددة أو صناديق؛ عشان تكون مرتبة، خلى الكتب الأكتر استخدام في مكان جريب.